حق تسوي جاي لازم اول شي انك تغلي ماي في ال-الكاتل وبعدين لما تخلص من الغليان يعني اتصبها في الكوب وانت تكون حاطط فيه جيس جاي يعني وبس